Mi tefa kurori mbai be kaute velnugo sai mi tamsa ha fayande tamsugo, mi watan sedda sedda ta duda heba vela voda.